عشان أساعد صديجي يجرا أكثر مع انشغاله بجوله يستغل الأوجات الظايعة، يعني مثلًا <hesitation> يقرأ في المواصلات أوأثناء الإنتظار أو جبل النوم، كمان في حاجة اسمها كتب صوتية يسمع الكتب الصوتية وهو يمارس الرياظة أو يعمل أشغاله، كمان في تطبيقات الجوال يستتخ يستخدم تطبيقات القراءة اللي تخليه يحدد وقت القراءة كل يوم.